Nmah dvəg re wuru, ntuoh zoó keh tannu mai ri mshii wuh nsanne nma dwəg nya dəg daámai a mad mai yi ma bəg ku shire bam ndwəg ke funni kai mai ri, nye dəg keh booh` funnai kawu á ri nbam ku nai mkhdd ku jizig kuh dəng mai busau a sa ba ma sid yei a shiu an shi wuh-wunno ku dəng yimai, ma banyeiməng ku dang yeimu nma dwəg amripeni ri mye dag yaá mai mbam kunni, nma bəm kuh nai bujau asa-sa ma sulyei ku dang yi mai ma ka bayeiməng ku dang yi mai busau asa-sa ma sid yei bəg ma dang yi mai mana yau beh ajwama beh wunza bəg ri ku dang yiai, nma zak aswama zəg ya rig mbai dang ku nalm aswama nma dang ku naye aswama rig busau a sa-sa ma dan bam nzeu mye yak nma ye ya rig bajau mai bu dəg ba mein nrig khad bəg nəng kəbb noi tri re? Daun bu ana busnu zeun ma sid yei bəg dəng yimai, ma bayeməng bəg ka dəng yi mai ŋlad gnu zeun mye ya yei busau a sa-sa ma sid-yei bəg ma dəng yi mai rig ye pan nah penna mya na yak-yak daun tannu miyi yi madwəg ye yak tannu miyi. Yi shií bah shiu buoh be tannu miyi a ma rig miyi tannu a nad bah rig <hesitation> bah rig wabba mai nma zagha ba rig wabba mai sairig, a wabba mai məng nzim sai məng jire kai məng yaá mai bəg daá mai tak mai ake shee bayeiməng bah a san-san bəg such a swəg kini wah ri de mdwək ashe inda a suijh sod mkah rig yi mpər bək nau venu soó ke kennau ma kini hubba bəg soó shií, kennau hubba shii daun kennau hubba shi sannu nma yak nma shi beh shiu myi bəg bak nauvenu agunmpər nandəng zim-mai akini bəg nau-venu bn nrig yi bak a soó a bəg rig van-venu yei nma bai dəg agun-mpər ma fad dri-pyen, dri-saar njak shara arig yi bak nau-venu bəg van-venu hubba rig bud mai jini-na nəm kəm-kəm, jini a bak rig bad mai hubba myi koh akai sari bək bad re daun ashe məng sai nma khad-khad bəg dəng re, hubba kah sid yei bak ma bad nyi koh bəg ma kai nəm wah keh sari rig bad mai jini nəm kəm-kəm hubba dang wuin neh re sayi ba yi rig ven-venu beh-shiu ayi shi hah yi non-rig keh mpər zeun arig saá yo a yi ven-venu keh bayeiməng nma ʒak shaar rig, nrig shad shara mare ne a keh be shiu a bəg shee sai kuma ven-venu rig. Kennau hubba soo abe rig kheid re wuru arig woi bəg rig bad mai nai jini aweu kani sid neh aku bai, a ku beh ku yi bəg nau venu keh yi she keh be hah ri hah ake adabba suohí bəg rig bas mai re nma yak mye dəg bək nma yi bak bəg nau dau boo huh bak ma sha-shara ma bəg nau venu nma yi bək rig kennau hubba bak tig yi mau baa nzim kennau hubba, huba kah rig shad wun nya bəg nau venu zeun məng ama bək rig ven-venu kannan eh yau wah ri nma dwək kennau hubba re wureu nma ye dəg bagjal mai yi ma ye shii beshiu bahau rig bai wuin nma mai gi nau məng mpər zeun mən puoh nau məng soo ka yo puoh nau mare beh kuh nanari ama dwəg nwuh wan shei nzəg jirejinai tad kehpin bayeiməng ashi bəg beh shi nau yanni akini ba jau ba na bak-bəg kenna hubba sol yeo arig sa ba san məng yá wu bəg dawu a madau bəg puoh zəg wuh nau məng ba nah yei, jire kaiməng dwəg nbam nai nkhad bək, koh bak khad wuh a kai tau wuh yi re a zim ba huh re, bəg ziu bam re a khad bak məng a dwəg re wuru wuin a hwoi rig a dan wah wan shei banyeiməng npan pennu mye dag jau wuoh ayi voh mjiu məng myi voh nsuru məng jire a san məng a bak na bah.

A hah bah rig ken keh shamen məng nma hyoh chi kenna dwab jini myi nrig nah bəg yakən, bah zim keh funidhumen yawu bəg dawu bəg mad wuh ri bək rig yiwuh a bai-bai yawu bai zim nzək yi wu məng, a bai-bai dawu bai zain mək yiwu məng bah nad a san-san ama rig fəd bəg such a she bah bəg zəg rig yiwu bah nad a san-san a ma rig bai ziu bəg a she bah bəg zəg rig yiwu a ma yi asaməng nbək nah jau bah təg bəg zaá bəg bəg shaá bək məng a dwəg ri re wuru a shee soó anau rig kuwo afəg shaar rig kəm-kəm-kəm-kəm re kini wuh ri bəg bai wuh jini kannang məng bəg bai yawu, bəg bai dawu jini, o woi sid she shumen sid hah, sid daun ganuh ma yi bag-i məng nye kuoh, an yi bag-i nəm aye ziu jen-huh yawu bəg dawu man wuh ri ama bak bəg-bəg bayeməng a bak buh ane a ma she nəm pkab mwoi yadda sunishumen rig ken a yi nəm nrig bak bəg yaá mai nrig bak bəg daá moi a ma ye shií nəm pkab wuín a fəg məng nwoi məng bah a rig saí a rig ya kuyi-kuh a ma woi nai ajana san a zim nah wah keh a kuwu rig bəg zeun ziu re penu wah ri məng buh yawu bəg dawu dəng wu saá. Nrig khəd bajawu wain msa bahah re feid bayeiməng yawu bəg dawu mad wuh re ama dwəg re wuruh mdəg bəg rig, bəg ma dəng wu məkwu sanəm bad bajau wuh ma nəng bəbəg pein shi ri nəng hwa mai voh yei mzim nrig saá nəm yaámai wuin nsanəm daá mai wui nsanəm nəng hwo voh kon keh zang nsa mək yi zawu nəng mək yi yab nəng ayabba zang baá bəg yo mai bəg zaá saei hah yi bəg nəng yak gi ye yab bəg waa ri a ma sa daun ashe boyeiməng nrig kein nəm nrig kein nəm nrig kein nəm waari a ma sa daun ashe boye iməng nrig kein nəm rig kein nəm rig kang avieu ri a ma dwəg ri wuru nsa bəg ziu bam anau kuwuyei nbai dəg yawu bəg dawu bəg shií bəg zuo dad beh re nshií akhəd bəg wuin baín saá bujui tri re a yi bəg bujiu məng, a yi bəg kobo bəg bujiu baməng bəg ywi bəg sanne nsa bujiu nzəg rig yiwu a rig jií re feid wah ba yeiməng.